Samy tieko bosy ndraiky amboa fô bosy tietieko <hesitation> mihoatragny amboa satria bosy zegny, za ka fa ankilagna bosy mahatsiaro milamigny ary <hesitation> zah mikolokolasy amin'azy io tiagny vatagna agnah ary <hesitation> mitôndra hafaliagna aminah izy ankilanà ankeo.